Kulka finda gudo tigie iskintai ko, <hesitation> duogn iko, <hesitation> tirm iko, <hesitation> bislangi iko, seged iko, foodai ko, digda gudo tigie.